الطيران، لان انت لما تكون طائر انت تكون تجدر تطير يعني انت تكون شخص حر تبي تمشي لاي وقت في اي ساعة في اي- <hesitation> سواء في الليل نهار في صبح ليل اي وجت تجدر تمشي اي بلاد اي مكان اي منطقة ما عندكش حواجز. يعني زي ما فيه حواجز في الارض كلها حواجز لكن السماء ما فيهاش اي حواجز، تطير يعني تمشي لاي مكان تبيه.